Ley biggest animal la I na see la from the water because we live side the sea sometime you will find ley ley ley whale passing and sometime a can come over ley water I think it is the biggest animal I na ever see and and I saw that it was last year during the dry season march when the whale was passing it came over ley water show every part of it body so a make everybody start say- like wow and I think it was the biggest animal I na ever see.